Do të preferoja të kisha një sallatë për drekë sepse është e lehtë dhe e shëndetshme. Sallatat mund të personalizohen me shumë përbërës të freskët, si perime, arra dhe djathë, dhe më japin një ndjenjë freskie dhe vitaliteti.